يعني الدكرى الي نشفالها ولي تعجبني بزاف كي كنت صغير هي الدكرى نهار شراولي اللعبة هديك يعني بقيت كامل- نسنى فيها صيف كامل ونهار جابوهالي فرحت بزاف ومانيش ناوي ننسى هديك الدكرى لانها اسعد دكرى في طفولتي كامت حاجة يعني فرحتلها بزاف <noise> والدليل على دلك هو اني بالغ اليوم ومنسيتهاش